Kima mpam emkpo kinlenu libe ayyi che mma iu iri mi ki ma mpam biban ebom mmaki ma mpan e afe cheto mpam oyie chi yanu nu, ya matuong we ori ya ori ye nnu olenki gbede keke areto obama chi kiri le mpam bibaebom ariki le mpam e kpo e bekuki che keny ayeb yebe arito wutuo le mpan e alen lenu makima labanu mi rie mbe mine ekum tak ke opie wutuo e e e ama yuor wutuo le mpam e e kan kan gbede mpie areto eshim emi mmpam oyie ya efa ka mom nyi be kperue okulo weh owu mpam aye we ori ibo ayeye mpam ekara ife nyi yi nab mi enk mpam mke mam mpam akara iri mkpe ki ma yiyee yi iri ki your gbede gbenu afefe leofa